يعني هو اكثغ شي غريب حدث بحياتي انو دخلتو بطوله ما كنتو اتوقع انو اصل بيها مكان يعني جديد وما صاغلي ثلث تشهغ بيها يعني المنطق انو انا ما غاح اصل مكان لان المقابيلي المعاي سنين واعوام بس الحمدلله انو كنتو قد هالمكان وبعد ثلث اشهغ دخلتو بطولة واخذتو مركز اول بيها ما كنتو متوقع هالشي هذا